to mi yiɗi mi laara likita, to mi noddi mo h waya, say mi biya min innde yam 'kaza' un mi ɗon yi <hesitation> wakkati maako, <hesitation> to o mari wakkati, o hokka am wakkati be 'lokaci,' be nyalowma, mi ɗo mari damuwa feere, mi wara mi laara mo, say mi ƴama mo nonnon, ko o bi yam pat say mi biya mo to 'shikenan' say mi yaha.